Inuu naxkueo ndono njendon taó yuanchi kunenja koto yuu ma'a kaon iin xama hó oloko iin chitu xamate xama kunda nduu va' chiona iin chiona iin na iin najinachio, n'o na iin yuchi yuku chon chion tixabana tuva'a chi nona xukanite ñeon tima'a ndaxii kunan tuu ma'a yuan xumate tavanin ndua.